gott kvöld verktakar á vegum h s Orku eru byrjaðir að útbúa svokallaðan

Eldvörp í landi Grindavíkur þetta er fyrsti af fimm sem til stendur að gera á svæðinu og á hver þeirra að vera um fimm þúsund þúsund fermetrar að stærð eftir að fyrsta myndin af þessu jarðraski birtist á samfélagsmiðlum fyrir nokkrum dögum hefur skapast umræða um þessa framkvæmd að sjá þessar myndir og og ræða um hvernig stendur á því að menn ætla óafturkræf náttúruspjöll á þessum stað hingað eru komnir þeir Ármann Halldórsson sviðsstjóri umhverfis og skipulagsmála hjá hvergi á þurrlendi jarðar er að sjá gígaraðir eins og á Íslandi þetta er þráðbein gígaröð nokkurn veginn meira en tíu kílómetra löng til að sjá aðra eins þarf að fara alla leið til laga gíga eða suð austur fyrir Mývatn það eru líka til

sem hafa myndast undir jökli þær eru líka eitt af Íslands algjörlega án nokkurrar hliðstæðu í heiminum og þess vegna verður að vanda vel til verka ef menn ætla

að fara að gera þessi svæði að iðnaðarsvæðum annað sem er merkilegt við þetta svæði er að þarna undir

með Svartsengi þannig að með því að fara í þessa gígaröð og fara að pumpa þarna upp orku þá er bara verið að flýta fyrir hinum

óhjákvæmilegu endalokum orkan á eftir að ganga til þurrðar og bara eitt orð í lokin þetta kalla ég

í stað þess að láta þetta bara eiga sig og sæta því að þetta endist ekki þetta er rányrkja það er kannski

Ármann þið veitið Grindavíkurbæ framkvæmdaleyfi fyrir þessari framkvæmd þetta er nú ekki nýtt á dagskrá já hann byrjar með mati á umhverfisáhrifum þar sem eru metnir umhverfisþættirnir

tilliti til fuglalífs og fleira það er stór skýrsla

er að sjálfsögðu

í framhaldi kemur deiliskipulag og aðalskipulag og

eru búin að taka sjö ár og að þessum ferlum koma sveitastjórnir náttúrulega og náttúruverndarsamtök við sjáum við sjáum þessa ferninga þetta er heilmikið rask bara rétt við gígana já það er rétt raskið er náttúrulega óafturkræft þetta er þetta er upplýst ákvörðun sem er tekin þetta er búið að vera í gangi núna í sjö ár og búið að fara í gegnum tvær bæjarstjórnir

eru í rammaáætlun sem Alþingi hefur samþykkt ég veit ekki hvernig við ætlum að ná upp orkunni án þess að gera þessa

það er því miður bara tæknilega ekki hægt ykkur finnst alveg réttlætanlegt að raska þessu svæði með þessum hætti Grindavíkurbær hefur gengið mjög langt í því að reyna að lágmarka raskið eins og hægt er bæði með því að

og þeir verða nú skömminni skárri en þeir eru núna núna er leitt að sjá hraunið fara en þetta er bara það sem þarf að gera til að ná ná orkunni upp ná orkunni upp það er nefnilega lykilatriði og ég er að koma aftur að þessu

þetta er rányrkja þetta endist í mesta lagi í fimmtíu ár þetta er á niðurleið það eru óháðar mælingar sem sýna að þetta hefur fallið um átján sentímetra þarna og uppi á Hellisheiði

orkan er á niðurleið og á eftir að tæmast það er farið að falla sjór inn í staðarhverfið fyrir vestan Grindavík og þetta má bara ekki gerast að menn hagi sér svona gagnvart náttúruverðmætum sem eru algjörlega einstæð og rétt hjá alþjóðaflugvelli hvað eru menn að gera ég bara hvet þig Ómar til að taka þátt næst í skipulagsferlinu þegar þetta fer í gang

almennt núna þegar sveitafélagið er búið að veita framkvæmdaleyfi og náttúruverndarsamtök og hagsmunaaðilar

svo núna þegar grafan er komin á staðinn þá þá fara menn að sjá eftir þessu ég byrjaði að skrifa um þetta fyrir þremur

búin að skrifa um þetta blaðagreinar og bloggpistla endalaust ég get ekki gert meira því miður en nú er virkjun þarna á

ekki mjög langt frá Svartsengi og Bláa lónið þetta er þannig séð raskað svæði að einhverju leyti er það ekki þannig jú en þar er ekki nein gígaröð og gígaröðin er algjörlega einstæð eins og ég var að lýsa og að ráðast á hana að óþörfu mig langar aðeins að koma

það er ekki verið að setja það sem er að eyðileggja gígaröðina í dag er í ágangur ferðamanna ég get sýnt þér það á loftmynd einn gígurinn er ónýtur en sem betur fer fengum við styrk frá

til uppbyggingar á svæðinu og við sjáum sjáum fyrir okkur að loka svæðinu á meðan

okkur þykir alveg vænt um þessa gígaröð ekki misskilja það gígaröðin er mjög löng og þetta er á smákafla sem þetta á sér stað ég hef séð framtíðaráætlanir sem gera ráð fyrir því að þetta verði iðnaðarsvæði alla leið frá Svartsengi og alla leið niður að sjó það er ekki rétt er búið að hætta við það það svæði var skilgreint í

þá erum við ekki að tala um neinar neinar verksmiðjur

nær sjónum þar sem er ekki

iðnaðarsvæði þar þar sem iðnaður er og við erum þegar byrjuð á fiskeldi þar

undir og

hitta vel á nú er umræða um þetta undirskriftarsöfnun gegn þessum framkvæmdum til dæmis finnið þið mikið fyrir þrýstingi á ykkur

á bæjarskrifstofunni nei ég myndi segja frekar bara á samfélagsmiðlum ég á nokkra vini sem hafa verið að deila en nei ég get ekki sagt það enda er málið bara komið úr höndum sveitafélagsins við erum búin að vinna þetta mál í sjö ár með ég hvet bara náttúruverndarsamtök og aðra áhugamenn

að einbeita sér að þeim þeim

verið er að vinna í núna þeim virkjunum sem verið er að vinna í núna þetta mál er algjörlega komið úr höndunum á sveitafélaginu ég höfða til ábyrgðar allra það að njörva þessa gígaröð þó það sé bara hluti af henni inn í af

sem eru skornir í mosa og

hraun ekki nema frá þrettán hundruð og og njörva þetta inn í gufuleiðslur og

og vegi og allt annað sem fylgir svona það er bara ekki hægt að láta erlenda ferðamenn koma og segja þið keyptuð í ferðinni ósnortin einstæð náttúra já

segja að ferðamennska og þessar framkvæmdir gætu

saman við erum til dæmis núna í

að nýta gömlu undir bílastæði fyrir ferðamenn aðgengi

halda aðeins áfram með þetta takk fyrir komuna hingað Ármann og Ómar við ætlum hins vegar að fá til okkar núna Ásgeir Margeirsson forstjóra h s orku en það eru verktakar á þeirra vegum sem eru byrjaðir að flytja út þetta hraun við eldvörp við ætlum að heyra hvað hann hefur að segja um þessar gagnrýnisraddir vertu velkominn segðu mér eitt þið eruð orkufyrirtæki þið vinnið við að koma orkunni upp úr jörðinni og selja hana en hvar hvar eru ykkar mörk í þessu þetta vekur upp harða harða gagnrýni

ekki komnir allt of nálægt

kannski matsatriði rétt

okkar hlutverk er að uppfylla þarfir samfélagsins með

er ekki einvörðungu um að ræða raforku heldur einnig ferskvatn neysluvatn heitt vatn hitaveituvatn ásamt fjölmörgum öðrum auðlindum sem nýttar eru í tengslum við orkuvinnsluna í Svartsengi og á Reykjanesi það er vert að horfa á þetta allt í samhengi í fyrsta lagi er ekki verið að snerta gígaröðina sjálfa jú það er verið að raska svæði

í samtalinu áðan við horfum til þess til þess að það þarf að auka framleiðslu á heitu vatni fyrir byggðir á Suðurnesjum þetta er líklegasti heppilegasti staðurinn til þess þar með er ekki sagt að það verði reist orkuver í það er hægt að leiða

frá gígaröðinni til dæmis að Svartsengi eða áleiðis til sjávar

Grindavík á iðnaðarsvæði og vinna þar úr orkunni en það þarf að hugsa til mjög langs tíma það er nýlega búið að auka

í Svartsengi það verður ekki endalaust gert þannig það þarf að finna

og þarna er einn möguleiki síðan hefur þessi vinnsla skilað fjölmörgum nýjum fyrirtækjum og mjög merkilegum

í ferðamennsku

ekki sé minnst á Bláa lónið sem er besta dæmið

ýmsum efnaiðnaði en við sjáum hvernig umræðan hefur breyst á undanförnum árum já við sjáum

einn sem ég talaði við í dag sagði að það

farið inn á þetta svæði í dag þetta er komið það langt það er ekki hægt að stoppa þegar við erum komin með gröfurnar á staðinn viðmótið er kannski annað gagnvart svona framkvæmd í dag alveg rétt kröfurnar hafa aukist og

og við gerum meiri kröfur en orkufyrirtæki gerðu áður það er líka jafn líklegt

að væri verið að hefja

í Svartsengi í dag væri Bláa lónið aldrei til þá hefði það aldrei fengið að verða til þá er kannski rétt að staldra við og hugsa hvað er skynsamlegt að gera samfélaginu til heilla og þegar maður horfir á myndirnar af þessu raski þá eru þetta risastórir malarfletir sem eru tvö hundruð tvö hundruð og fimmtíu metrar frá

þið komist varla nær jújú það væri hægt að setja þetta inn í gígaraðirnar ef menn kærðu sig um það

dettur engum

sem svo gríðarstóru þetta er minni en knattspyrnuvöllur

við sjáum það samt á loftmyndum

eru stór plön hvernig fer það saman því þið eruð með þennan fólkvang þarna Reykjanes Geopark

en það eru líka fjölmörg

tækifæri til þess eins og þú segir það er fyrir norðan það eru

á Hellisheiði um nýtingu jarðhita en það eru ekkert margir svona gígar í heiminum

saman og getur gert það þarna eins og annarstaðar við munum ekki snerta gígaröðina við munum hinsvegar hvort sem það er gott eða vont einfalda aðgengi að henni

vonandi verður hægt að koma í veg fyrir að átroðningur fólks við í okkar litla orkufyrirtæki þar

starfa á annað þúsund manns vel menntað fólk í vel launum störfum sem væru annars ekki til í landinu ef ekki væri til að dreifa orkuvinnslu á Reykjanesi já takk fyrir komuna Ásgeir takk fyrir